Me ukulima wangu ni wamuhunga. Ukulima wangu ni- ni- ni mao na imamuhunga nipatenka ande nipatena biyasha akidogo. Kwa iyo na imamuhunga, mbe uyakwe. Mwenga etangwa tuyani, tuhu etangwa chakalawa huni. Inu tuyani ni wanga ande. Inu chakalawa huni ni mkatuwa kumimina au vitumbua. Nini mbika hivi. Au nikao nda kwenbika pilau pia na daha kwenbika chakalawa huni. Mana wapukutika. Basi, munga huda na ima. Naanza kuimaaaa. Kabinda. Nazo wa mataka. Nazo wa matakaaaa Ni kabinda kuzo wa mataka na tubunga. Na tubunga, na tubunga, na tubunga. Ukulima wangu nchi huda wakumaga. Na mti. Mwengapa, kawukita ki, nageyambe. Ukakita ki, nageyambe. Ndangu mgima na tumia kuhanda kitumia kumaga. Haya nekaaa mhuhunga. Waanza kuwa mkuu. Kukawa mkuu kidogo, wanda kuhaiwa. Na kigebe chanku kidodo. Kisege ima. Icho kisege ima na haiya mhuhunga wangu. Nauhaiya udamuhunga, nauhaiya mara unamimbangosi, nauhaiya vituhu, nauhaiya ungeza nkatahama unamimbafye, nauhaiya vituhu kwa mimbafyei, nauhaiyaaaa neka kama mwezi umwe wachanua. Ukachanua na miyamuhunga wangu. Nagonaaa ngu kuzika kema kokoikoo nchenuka na anza kufunganya. Hena homunyu wangu, hena honazia wangu kama naikuna kabisa ukukahaya, kama nenuambuzi na funganya kabisa unga kiya kitu. Nafunganya mehaku yangu nauta tanga kukata nzuka tu wadege haoo wabua kaya kuna nofi, kuna kulya, kuna mkucha, kuna mseke wosi hao ni wadege amabo huamdabu mhunda basi taguu sanaa hadi ya kyokyo ni wengi wadadege tagusana nawadege tagusana na wadege, ikagua kasi waka kanza kuwaka wadadege waanza kutuia nami nauyaa hekumbi, nikahuya hekumbi nabadika kikombe cha chai nanywa lakini vyankanywa huku na kauwani hahe mdege ndihagwo. Akawa na makontrogu wangu kaya nkiafuka, nkiafuka, makontrogu wangu ikahamu. Mkenuka ni kuduadu kontrogu wangu kuditambika, mdegia guka. Mweziwa kwanza, mweziwa kaidi mvya vya. Naitakeokeo na uyaguoni, naitakeokeo. Ikabuwa mweziwa hatatu, mga wanza kunya, wanza kwenika. Ukanza kwenika sasa kibu wakaihe ude. Wanza kwenika, uda mhunga, wanya, wanya, unya. Na anza kuhudenya. Nika hudenya, uda mhunga na mbaivi. Niyongwe mwenye kuda. Nkafa, kama nkizati kuda. Basi. Na uwanika, na upukutua, na anika. Na doantuyu yangu nasena. Na ukuda kudatanga kusuli wantu wasekumanya kama mhunga angu. Na uwanza kwenika kuda kaya. Na itanatuyi yangu. Na utuanga kuda kuda na mbika. Na kuna nazi sasa. Na utuangaaa utendaka mche. Ukabinda kutenda mche. Na kuna nazi yangu. Na unteza nazi. Na kuna mbika wali wangu. Na mbaivyeo nide wali. Nsekuda boko boko. Mana natakuanza. Na dawali wangu. Basi hata kama chahamsunga. Hata kama nabaji. Saantuhu kama wezuku na doa tungu uja, na doa nangogwe, na kitungu. Na viunga nazi na atendi ya mchuzi. Nkahu napege uwaladaga. Na goswe ya minami mwenye. Mpika mtsunga wangu, na ugea nazi. Haa, ukaiva wana Ivieo, ivieo. Ivieo tada mchie ivieo. Na uomua tauda kudatangaaa. Wakabinda wehaka mazi tauyakaya. Tiimbuka kwanzaida. Tanya maa. Haya, tagona keoke onenuka vituhuna. Ita kudatanga. Tasaka wadege. Wakahuya shule sa- sa- saa kumi. Wase ya kudatanga na wezuku. Tasaka wadege wetu, tasaka wadege wetu. Ivieo, ivieo. Mhunga wazidi kunya. Kazidi kunya. Taudenya, tadenya. Tavuzakaya. Tika tenda talenya, tavuzakaya. Mpaka uda mhunga wase, wase ya kudatanga. Tuvuzakaya. Tauvumbika. Mwe masafleti. Tauvumbika mwe matenga, mwe mwe ndroo pia. Wagea. Taika. Ukaona wapukutika, utalavya. Taupukutua, tauhuta, tauhuta, tauwanika. Na anza, uda sabatele kwanza. Chakalawahu nidiya. Ndiyanza domana. Ndabiasha. Nadihuta, nadiyanika, nadegea mashine. Nkadegea mashine, danihie datuangwa, mka uyakaya, nateka kilo kilo. Nikateka kilo mwenga na manyango. Ndiwa vitu mbuwa, na uloeka. Nkabinda, na ubunduga, na usunga, na pataunga. Kabinda kupataunga, guoni, na upigya. Nadoa tui- nadoa tui dangu danazi, nadoa hamila yangu, na ungangano kidogo. Napigyaaa vika umuka, na choma vitu mbuwa. Na taga, na pata heya zangu. Siku mkisoke ya kuchoma vitu mbuwa, na mbika mkate wakumimina. Mkawembika diya guo, nisambia kiyo. Nika nini hii nika ufu, nika ukaiva, na uweka uwekio. Ikeoke, na usenga senga, na taga. Nye biyasha yangu ya mninihi ya uomunga. Nkabinda sasa, na ukukumunga batuiani. Munga batuiani ni mtana sana kwa kuda. Haswa, webikewali wanazi. Nyendihode munga mtana. Munga mtana huda mimi. Kiyofumbika mkabinda, na ulafia chongo. Na uhuta, na uhuta, na uwanika tuyani yangu. Ndiye mboke, haa jamani, kumpe kuimatuia ni wewe mhuka mta na tibadishane. Mkunta kubadishana na mimi, tabadishana. Wene kadebe na we doa ididebe. Haya. Ife ifyo, na nika, nika binta kuwa nika na wegea mashine, wenda kutuangwa. Uka binta kutuangwa sasa uo, na uninihi, na uetakae. Mkatuangwa debedi mwe da mhunga, na pata kilo tisa au kilo nanenanusu za mchie. Nikazimida kuzipata hizo na hikaho nyumbani. Siku tika dawgai, siku tateka mhunga wetu, mchie wetu. Na kuna naziii vitana, na osha mchie wangu, na chuja, tuidangu, nebika mchie wetu. Waiva, siku naambia, nguya niku, kuhivyo tidemchie. Na nguku, sasa mana mhunga wetu. Uo yakae kaya, sasa katinata, mkanteze tuzikae. Taaada, na nguku zetu, kabinda na abakizia, wezu kuwangu kiyoikeo. Wakaita shule, wakauya sane na ho to endra, uya mapema, mana zanatembika mchie. Wa uya mapema, wezu wanyocha isane. Wakeza, teka atada. Siku, naambia, ifyo jama nikibadishe nivyo haya. Sasita mka uya tembika uji wamchie. Uji naambia ete, ndatembike uji wamchie manatina nasi. Na tekadu kama kikombe kimwe chanusu. Mkembika kia kikombe kimwe chanusu. Na badika mazi. Uda nako na uosha. Udamchie. Mazi ya kase uka. Na doa kia udamchie ambao kulo eka. Na ugea kudazikoye. Wase uka, wase uka, wase uka, wase uka. Nkawona sasa uka nfukakaye. Na doa tuida nazi. Na gea. Wase uka, wase uka mpaka waguwa mavuta. Na ugea munu. Na ugea nasuka ikidogo. Sasita wakeza kia mwana na ugea mwe bakuida kwe uda uji wamchie. Wekaaa wadaaa. Sasita ida. Wakabinda wawuyashule. Haya kia uda kwe Santuhu. Ntembika kama nibada. Namchuzi wanpegia Ubada namchuzi wanpampa. Ntembika tada ida sasita. Nguoni. Nwambia sasa ifyewe na mibadishia. Haya nambia ifyewe nenda miembikie pilawu. Lakini yopilawu yenda etangwe pilawu mbubu kainamchuzi nkina hera. Lakini kabweni kipande champa hapa kii mwetu. Wanda kugwa kipande champa hapa. Wakakieta, wakakieta mimi na pima mche wangu kilomwenga. Nkabinda na kuna nazi wangu kama kawaida. Nkabinda kukuna nazi ida, nachuja, nabadi kazikoi mche wangu na uosha. Nkabinda kuuosha, udamcheee, tayari kiuosha kaye, tui kuda, dasewuka, nagea mche kwe tui. Nakoroga koroga, nakoroga koroga, vika gantia kidogo, na vigubika. Na usamkaaa. Nkabinda kuusa uda, nkabinda, na doa ninihe. Na doa kitungu usuwa mkiki. Wanta honta kaya kia tayari kusudi vinukie waone kama wadapila ubugu. Na magia hawangaaa kia kitungu vyasewuka sewuka, yadamazi, yase asi. Nkabinda na uhituan. Nkahuhitua kia kitungu nacho chengia ndani. Cha nibi hi njatenda uwanga asi. Asi uwanga. Hayaa ninihe mwisho vinya diya tui. Nkabinda kunya diya tui na oshaida mpampa. Nkabinda kuyo oshaida mpampa. Huda mchie huda, hudan ndani. Na hika kama kitobo hivi na doa hida mpampa na itumbukiza hudan ndani. Nkaitumbukiza hudan rani na uvuza unumchie wangu vitana. Ahawanga na ikamotomdo dodo dodo asi, mdodo dodo mdodo dodo mdodo dodo nkabinda nahamka mwebati nikuhanga kabinda kuika uhanga? nekaaa saa yakuda sasa hivi natenda tide pilau, pilau bibi namuambia tenda teda pilau ivo pilau bubuu, isiokua na nyama wana na- mbwai pipili manga wala na mdalasini namba ha takohoa ha heteni sahani zenu, nawakwea sahani nka- nkabinda kuhumwea kila mtusahani. udawali wanuka papa mtupu lakini kipande kihiche kimwe kigati gati tu lakini sufuria ngimba igamba nchimbiku nanukia papa nakitunguu swaumu kwa haya nawamweaa we kaa waada kiya mtu na msuiya kapande kampapa kila mtu kapande kake ka papa kidogo lakini hakana mchuuzi papane niudamnukio tu ni mchuzi nakia kitunguu swaumu wana waadaaaa kabinda teka hayaa siku tadamnga na chai, siku ni manga yakuchemsha siku ni mahuti ya boko boko tachemsha siku niki yagumbika tagea nazi Tanyua na uji, siku tanyua na chai, hivyo, hivyo. Habi nda nakumbuka vitu na ambia, aa, hivyo sasa nda miambikye pilau kami ya mchie. Pilau kami hivyo, enda ika melike. Kamba haya. <noise> Wakamba haya, ni siku ya jumapi. Nesiku mtana ya kuembika, na wezuku wangu tikekaha mweti kada. Kwa utulivu. Mchie wangu nao. Niviumgiyo tuvia pilau. Na hita dukani. Kuna duka, netangua kwa jumani, na vintu vyose. Gili gulani, wenda uibuyaho. Kitungu osomu, wenda ukibuyaho. Kitungu umaju, wenda ukibuyaho. Pipi imanga, wenda ubuyaho. Darasini, wenda ubuyaho. Kia kitu kia hua. Na viguwa vya vintu vyose. Vya pilau. Na uyakaya. Uka uyakaya. Unga wapila upia. Ukuda kudasiku. Izi kakuna kubundu gada. Mahendu, hendu. Uyabunduge mwetu. Utende ni haa. Wa guwa vintu. Vifu. Na guwa. Na uyakaya. Na nusu yangu ya mavuta. Naye. Na wamba sasa. Ivieyo. Tideni pilau ya nguku. Mana hea ya kugua nyama kina. Tideni pilau ya nguku. Wamba haya. Na wembikia. Badika ni mazi mifudisho kumbika pilau. Abadika mazi wana. Kabadika mazi ya sewu kaa mche nao, uwoshua kaa, tayali. Haya, anayambia sasa haya. Dwania o mazi giani muido bakuiku, mazi ye moto, yuko sewu kaa. Waya giani mbakuiku. Wakabinda kugia mbakuiku. Haya, abadika niyo sufuli ya moto mdodo dodo abadika. Giani mavuta, wagea mavuta. Wakabinda kugia mavutaaaa, tayali. Nabia, dwani kitunguu maji. Dwani kitunku maji, tikisenga senga kaa. Wakikologa, wakikologa, wakikologa, mamavuta mda wakologa na moto, wakologa, wakologaaa. Kika hitu kalangi kidogo, nabia, dwani kitunku usomu. Dwani kitunku usomu, wagea. Wakagea, wakologa, wakologa, wakologa, wakologa, wakologaaa. Tayali, kifa kaa. Dwani uuunga sasa, wapila uu. Dwaunga wapila uu. Wagea. Wakagea na wakologa, wakologa, wakologa, wakologa. Wakabinda kukologa, vichanga nyika kaa, na wapimia mazi. Wakabinda kuwapimia mazi, kudanguku kukutiche mshaka ee, fakaa ee, ee kankandani. Wakabinda kuninihi sasa, kiwapimia kaa ee mazi, wagea mche. Akagea mcheye mwavya vyanukia huko chongoyi <hesitation> hivyeo, hangi ndayi, hangi mwempika pilau, tempika pilau yetu, taifunikia, tikabinda kuifunikia nawambia sasa, doha nini ni hii maana kawapenda ya kuchanganya nyama muda muda ndani, <hesitation> tempika mchuzi nkandani ntaurosti kidogo wa kudia pilau, wasenga senga <hesitation> vi- vitungu vyao, na tunguja zao, wazisenga senga tayari, tuhu tasaga zitende nchuzi mzito, tasaga, tikabinda kusaga, wembika <hesitation> wa- niniii <hesitation> tikabinda kwembika tekaha hatada, tada mwaya, tada pilau <hesitation> yeeetu, mcheye ni watanga kwangu, nateka nkundavyo nkaonda wali mweupe, nempika wali mweupe. ni wa nazi nempendao, nkaunda pilau, pilau nehiyo kembika, nkaunda uji wa mcheye, uji wa mcheye pia nkikwembikia kaya, sasa aho kaya sasa, ne tinda kisima chetu chatangwa kwa sabuyi, kama cha tangwa kwa sabuyi huyo mzee sabuyi ne yu aho, aho kaya, mzee sabuyi ne yu aho lakini abinda ne afa, ambadaa mwezukuu uwe atangwa sekidobwa, huyo sekidobwa sasa Ni mwima ukotanga kwa sabo kwa icho kisima. Ni tika kitumia icho kisima. Teko ndako kupata mabomba kia kisima, tika wangakitumia sana kia kisima. Tikieka, lakini kukalawia tasafu. Tasafu ikamba ivi. Mfuke kisima, kandrani. Aha, lakini fuka ni kandrani. Ba, siku kafukuwa kisima. Aho, kandrani. Tika watateka mazi. Tateka mazi, tateka mazi. Siku na iyo kweza fuwa ni kumbwa. Fuwa inya, mpaka keoke otika ita kia kisima tasafu. Kilolomo kache gubika. Ika gubika takifukuwa fukuwa. Tateka mazi kidogo kidogo. Ivio, ivio. Mwana mazi yetu mata na ya kunwa ya howayo. Haya. Tatumia, tatumia. Akini udasa kidogo aegeza. Katakina kia kisima chakwe. Katakina diya eneoda kwe kumbe. Mie bwana, ivivi ambavyo chegubika. Mindan kigubike kikisima. Tama ambavyo siku kigubika. Kisima chati saidiya. Amba hata. Kisima iki mindan kigubike. Amba nabati kifukuwa fukuwa. Wa kigubika vivihi. Amba mindan mkigubike. Wa, teka. Siku na iyo tite uko mtoni. Kisima kigubikuwa chose. Kadoa manimani, matakataka, matakataka. Kakigubika. Ukabaki kuna kamfeji kana mazi. Ikabinda, kuna hatu uhu, kanta nikidogo, etangu haza yada ha. Hana kisima. Tateka teka, tateka teka yada mazi. Tateka, tateka. Uho, kweza kisima ebiwa mchamo. Atikia kisima, mazi shingi hamsi. Vyavisima neta vibada maa vengia ngage. Wantu tateka mazi kunda tikubada kabisa kati kushafisha. Wala kati kujali. Mana tina mabomba. Tekaaaa hangi titumia kiasi cha amyezi mingahi. Ayo mazi. Tikezati kata hawaki. Ayo mazi yamo yafa mabomba. Haya kweza mazi. Haya kweza mazi uyomo ekutitenda vyo umuka ya kiyu netina. Ido dumude tuda mazi kuuuu. Ne, dimsikitini. Adenu wabango nyandega e, mifenesini. Mifenesini kunda kuna, kuna nini hi shida nako pia. Nkabinda ndamietetu. Tabadiwa idododo, dihehi na shule. Idoku damsikitini kadihusa. Haya, kamakadihusa katina bui. Tateka hivyo hivyo kidogo kidogo. Tanguja tikiwe, mua uye, mua uye. Mpaka hivyo mua kaga mazi nkakuna. Mazi titumia ayo, tatumia ayo. Ukayataga ni mapipa tisa tu, hayaenei akwa <laughs> halafu